ااا- أنا طفولتى كانت بجزان مربايا هونيك اا- بمنطقة أبو عريش ، اا م - كانت كان الوضع جميل وكانت طفولة هادئة ، الإمارة مرة حلوة واسعة وهادئة ، و ما - بعيدة عن الصخب بعيدة عن كل شى اا- الطبيعة فيها مرة حلوة فاا -، بس كانت مرة حلوة طفولتى.